Mi sawran sobajo am to o fini fajjira o fidda babal o wali o vo'itina dum, sai o hosa burdi je vuwugo o vuwa sare mako o bofta champe woni nder sare mako mai pat, o wogga babal je furdi pat be leppol lapngol be ndiyam, o surna sare mako be kaute urnugo sare.